کیڑے مکوڑے اک دوجے نال وکھ وکھ طریقیاں نال سنچار کردے ہن۔ ایہہ کجھ مکھ طریقے ہن۔ پہلا، رسائنک سنکیت: کیڑے خاص رسائن چھڈ کے دوجیاں نوں <hesitation> پہنچاؤندے ہن۔ جیوں، جوڑے بناؤن لئی جاں خوراک دسن لئی۔ دوجا، ہلچل تے کمپن: کجھ کیڑے زمین یا جال تے ہل کے دوجیاں نوں سوچیت کردے ہن۔ تیجا، دکھائی سنکیت: رنگ، چمک جاں پیٹرن نال دوجیاں نوں سنکیت پہنچاؤندے ہن۔ چوتھا، آواز: کجھ مکھیاں تے ہور کیڑے چھوٹیاں آوازاں پیدا کرکے سنچار کردے ہن۔ کیڑے تے مکوڑے اپنے رسائنک، دکھائی جاں کمپن والیاں طریقیاں راہی دوجیاں نال سنچار کردے ہن۔